اعتقد انى بختار التعاطف لانه التعاطف بيساعدنا إننا نفهم التانيين، كل ما تعاطفنا كل ما فهمنا بعض وتواصلنا مع بعض، فهمنا مشاعر التانيين، فهمنا تجاربهم، فبالتالى يعزز العلاقات الانسانيه و اذا عززنا العلاقات الانسانية بالتالي المجتمع يكون افضل كمان نجدر نحد من التوترات والصراعات نحن فاهمين بعد خلاص فما في حروب، ما في اشياء مالها داعي.